Aminakahy manôkagna alôha ai ohatran'ny tsy de mitombogna aminahy loatra zany le fitsinjariagna hariagna hoe mba hampihegny tsy fitoviàgna satria za miezaka mafy am'le izy nefany le raha avy après amin-jay zaraigna fô ny tokony ataoko zany magnampy an'le ologno mba ahafahany mampiakatrakatra kokoa ny hariagnanazy de manome torohevitra zay zany no mety ataoko.